“निष्ठा” शब्दकि बारेम सोचतपेति मिर दिमागमे पहिली बात कहोक कसम, विश्वास और एकाग्रता आत हए । निष्ठा कहोक अपन उद्देश्य, कसम, या विश्वास प्रति ईमानदार और दृढ रहन हए, परिस्थिति चहु जौन होबए । जा एक गहिरी आस्थाकि भावना हए, जो हमके कठिन परिस्थितिन्मे फिर अपन मार्गमे ठडन मद्दत करत हए । निष्ठा केवल व्यक्तिगत दृष्टिकोणमे इकल्लो ना हुइके, दुसरेसँगकि सम्बन्धमे फिर महत्वपूर्ण हए । जब हम कोइ प्रति निष्ठावान होत हएँ, हम उनकि भरोसा और विश्वासके सम्मान करत हएँ । जा हमर मित्रता, पारिवारिक सम्बन्ध और कार्यसम्पानदमे स्थिरता लात हए । निष्ठा हमके विश्वास दिलात हए कि हम जौनके समर्थन देन डटे हएँ या जौन काममे समर्पित हएँ, बामे हम सच्चो और प्रतिबद्ध हएँ । निष्ठा केवल वचन पुरा करन इकल्लो ना हए, जा हमर काम और व्यवहारमे फिर दिखात हए ।